هل أنت كنت شخص اجتماعي أو كنت محبوب وسط اهلك وانت صغير ولا لا ؟ والسؤال التاني هل شايف أن أنت شخص مسؤول وشخص سوي نفسيا وانت كبير بناءن على تربيتك ولا بناءن على تطويرك لشخصيتك؟